<noise> Barooɗe e ɗekkitoo kuujeji ɗuuɗɗi daga banndiraaji maaji barooɗum bana sondu e dekkito gimol daga bandum, di ekkitononnodun nanngirta, ɗi ɗekkitoo non no ɗum waɗirta hontin, dabbaaji fuu e ɗekkitoo kujeeji ɗuuje.